गुस्सा शब्द के बारे में सोचत ही मन में तीव्र भावना उबाल और असंतोष की छबि आऊत है। यह एक प्राकृतिक मानवी भावना होत है जो तब उत्पन्न होत है। जब हम किसी बात से निराश, आहत वा न खुश महसूस करत है। गुस्सा कई कारणों से पैदा हो सकत है। अन्य लोगों की गलती, अन्य असहमति और कोई अप्रिय घटना के एक ऐसी शक्ति और ऊर्जा को संक्रमण करत है। लेकिन आकर सहित में प्रबंधित न किए जाए वा विनाशकारी भी हो सकत है। गुस्सा हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया का हिस्सा होत है। जिससे हृदय की धड़कन तेज हो जात है, रक्तचाप बढ़ जात है और शरीर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जात है। यह एक तरह से चेतावनी होत है जो हमें बतावत है कि हमें कुछ गलत हो रहो है या कुछ सुधारने की आवश्यकता है। हालांकि, जब गुस्से सही तरीके से प्रकट किया जात है। तो नियंत्रण रूप से <noise> बदलाव के कारण बन सकत है। उदाहरण के ल्याने गुस्से को सही दिशा में उपयोग कर, हम अपनी सीमाओं को स्थापित कर सकत है । असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकत है या अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ रह सकत है।